اللون البرتقالي يرتبط بها الوان كثيره جدا يعني مثلا انه احد الوان المفضله ,اللون البرتقالي يكون لون البرتقال لاحد الفواكه ,وناس كثيرين يستخدمونه في تزيين سياراتهم في تزيين اشياء في منزلهم في الاثاث ,فاللون البرتقالي من الالوان الحلوه الجميله اللي هو مبهج للنفس ويصير الحاضر.